هو، زه کولی شم د اندازې له مخې لس څاروي له مېږې تر نهنګ پورې ووایم: لومړی مېږی، بیا چرګ، پشي، سپی او خر. ورپسې وزه، پسه، غوا، فیل، او په پای کې نهنګ. دا څاروي د کوچني نه تر ستر پورې یو له بله فرق لري.